Hono non firigoo duu, so wanaa ittaa mo e kuraŋ, saa ittimoomo e kuraŋ fuu tawreɗaa liccere. <hesitation> minen kaa, coccaa wondude e ndiyan ɓolan. Firigoo kaa ko ɓuri heewde fuu ndiyan ɓolan. Kaa jooni non, so a muuyii faa laaɓa sanne sanne aɗe waawi waɗtude hen saabunde coccaa faa laaɓa, nii foti.